Ko jeyɓe waawde njangol e hoore teddungal ngal. njangol e rewɓe ngal, sabu waawde jokkondirde fiyaangu kadi waawde njangol ngal e rewɓe kadi hoore.